إي نعم أجدر أسبح وكمان أجدر أركب الدراجة، طبعا أنا تعلمت السباحة وأنا صغيرة مرة تجريبا <hesitation> بدأت أتعلمها وأنا عمري ست سنوات، ولين صار عمري عشر سنوات خلاص حسيت إني سباحة ماهرة، أما بالنسبة للدراجة أنا بدأت متأخر شوية أتعلم على ركوب الدراجة من عمر اث- اثنا عشر سنة <hesitation> صار يمكن عمري سطعشر سنة وأنا خلاص متمرسة لل- يعني لركوب الدراجة.